Korgi vallalõtegijä vai punnivinn, nigu üteldäs. No kuismuudu tä tege vallalõ? Sa käänät korgi sisse tuu sääntse spiraali <hesitation> ravvast ja terävä otsagaq. Ja sis tõmbat korgi vällä. Niisama lihtsähe tuu käügiq.